Biyawa lekile ka nɗe gujjo on hefti warti o yaha o maɓɓita ɓanki o maɓɓita saare nyiri o maɓɓita lumo ɗake lekile man maɓɓitan kala ɗammugal fu se lamɗo leli ɓe nanga mo se lamɗo wari jafti ki mai ha maako.